Ordinatera ndreky e <hesitation> reto aby zegny fitaovagna fôtotra hita aminanjy e <hesitation> écran agnanjy e <hesitation> clavier ô, unité centrale a, souris o, de- de ôhatra hoe USB regny koa ô, ny any karakarahanjay